Noy mi watta mi ɗusta kakanda e ñyamunda am. Komi watta kanjum woni aranon, mi alay ñyamki ñyamunda ko woni nebban, e kakanda. Mi so'oto nyamki bɓkkol lekkol e ko woni e sukaari.